gott kvöld hér rétt á eftir heyrum við í

ítölskum stofnanda slow food hreyfingarinnar sem berst gegn

og fyrir sjálfbærri matarframleiðslu um allan heim líka hér á Íslandi í menningunni

verður stiklað á stóru á Feneyjatvíæringnum og rætt við Ólaf Elíasson sem tekur þátt í en við byrjum vestur á fjörðum óttast mjög um afkomu sína eftir að tilkynnt var að nota ætti lúsalyf á laxeldisstöð í Arnarfirði þeir segja reynsluna frá Noregi skelfilega þetta er í fyrsta sinn frá því á níunda áratugnum sem lyfjum er beitt gegn laxalús en sérfræðingar á vegum MAST hafa sagt nú síðast í blaðagrein fyrir hálfum mánuði að laxalús hafi aldrei valdið vandræðum í íslensku sjókvíaeldi þá hefur einnig verið bent á að rannsóknir sýni að ungviði margra annarra nytjategunda svo sem þorsksins leiti inn á firði landsins sérfræðingar segja að ekki sé búið að skoða hvaða áhrif sjókvíaeldi kalkþörunganám eða vegaframkvæmdir hafi á þessa stofna Baldvin Þór og Guðmundur

tilkynnti í vikunni að fyrirtækinu Arnarlaxi hefði verið veitt heimild til að nota lúsalyf í einni eldisstöð fyrirtækisins í Arnarfirði nánar tiltekið í

en við það tilefni sagði framkvæmdastjóri fyrirtækisins þetta

ráðstafanir munið þið reyna að gera

sjáið þið fram á að berjast gegn henni með einhvers konar lyfjum eða með einhvers konar öðrum aðferðum eins og hafa verið

áðan við munum ekki gera það einir og sér við munum gera það með stjórnvöldum og öðrum fyrirtækjum sem eru

í sömu sömu starfsemi og okkur aðstæður hafa reyndar verið óvenjulegar í vetur og hitastig sjávar mun hærra en venjulega þetta hafa forsvarsmenn

og sérfræðingar MAST bent á og sagt að það hafi gefið tilefni til að fylgjast sérstaklega með lús hvernig hefur staðan varðandi laxalús

á Íslandi hún hefur svona heilt yfir bara verið nokkuð góð en við sáum sem sagt strax í október nóvember þegar við sáum að hitinn var ekkert kominn niður í fimm gráður eins og við erum vön á

þeim tíma heldur var vel yfir sjö gráður og jafnvel í Skjálfandaflóa norður fyrir landi og inni í desember þá sáum við að nú verður einhver annar taktur Sigríður Gísladóttir sem er dýralæknir í hlutastarfi fyrir MAST á Vestfjörðum sagði í samtali við Spegilinn mánudaginn tuttugustu og annan maí að óvenju mikið hefði verið af lús fyrir síðasta vetur en þau hefðu vilja bíða og sjá hvort hún dræpist ekki

eins og vant er það hefði hins vegar ekki gerst og staðan nú þannig að fimm til sex lýs væru að meðaltali fyrir hvern þorsk í kvíunum þessar lýs væru ekki nýjar heldur hefðu þær lifað veturinn af jafnframt sagði hún að engin kvöð væri á fyrirtækjum að upplýsa stofnunina um stöðu mála og því ekki um formlegar tilkynningar til hennar að ræða hins vegar hefði MAST fengið þessar upplýsingar óformlega frá fyrirtækjunum

við að fimm til sex lýs á hvern þorsk hafi lifað veturinn af má gera ráð fyrir að magnið hafi verið töluvert meira síðasta haust til samanburðar má nefna að í Noregi er viðmiðið hálf lús á hvern þorsk í kví einnig má benda á að í grein sem Soffía Karen Magnúsdóttir fiskeldis hjá MAST birti í Fréttablaðinu þann níunda maí segir að það sé misskilningur um að í fiskeldi á Íslandi ríki lúsafár sem villtum laxastofnum stafi hætta af staðreyndin

sú að laxalús hafi aldrei valdið vandræðum í íslensku sjókvíaeldi kastljós sendi fyrirspurn á MAST í ljósi þess að tíu dögum síðar var tilkynnt um notkun lúsalyfja í fiskeldi til að fá upplýsingar um hvort umsókn um lyfjanotkunina hefði borist áður en greinin var birt í tilkynningu á heimasíðu MAST segir að eftir að umsóknin barst hafi verið farið í

eftirlitsferð í stöðina ljóst má telja að þetta ferli hafi tekið einhverja daga fréttir af notkun

í Arnarfirði áhyggjum fyrstu viðbrögðin voru bara sjokk það var búið að segja við okkur að það kæmi ekki til að yrðu notuð lúsameðöl bara yfir höfuð í Arnarfirði í Noregi hafa

þungar áhyggjur og telja að lyf og hreinsiefni sem tengjast eldi skaði rækjustofninn sérfræðingar hjá norsku

sjá vísbendingar um þetta en segja að rannsóknir skorti hingað til hafi rækjuveiði meðfram ströndinni einfaldlega ekki verið það stórt hagsmunamál að peningar hafi verið settir í rannsóknir á stofninum þar

segja allir að það sé bara skýr merki að

betur fer sé stöðin sem lyfin verði notuð í langt frá rækjumiðunum hann óttist hins vegar að lúsalyf verði notuð í fleiri stöðvum sem séu nær miðunum þar að auki sé ástæða til að óttast um sem sé sértaklega viðkvæm fyrir svona lyfjum

veit eiginlega engin hvar hún er

ágiskun hjá mér það sem ég er að tala um

mín tilfinning að hún sé meira

í sjó og

þegar hún stækki þá hörfar hún undan fiskinum köllum í dag hefðbundnar rækjuslóðir það er ekki bara sem við vitum lítið um niðurstöður úr

Hafrannsóknarstofnunar undanfarin ár hafa vakið athygli sökum þess hversu lítið hefur fundist af ungþorski hér má sjá samanburð við Barentshaf þar sem gríðarlega mikið er af eins árs þorski en þar leitar hann til botns eftir skjóli og æti en við sjáum það líka til dæmis í rallinu hér við Ísland þar sjáum við lítið tiltölulega lítið af

í Barentshafi er myndin allt önnur þar er mikið

vísbendingar um hvar ungviði stofna á borð við þorskinn sé að finna þar er farið inn á firði Arnarfjörð Ísafjörð Húnaflóa og fleiri firði og þar kemur þorskur í trollið og þar er myndin allt önnur og

svipar til þeirrar sem við sjáum í Barentshafi það er greinilegt að þarna inni á fjörðum og flóum þar grunnsævið er afar mikilvægt fyrir nytjastofna því bæði er þar skjól að finna fyrir ungviðið sem og fjölbreytta fæðu ungviði flestra nytjastofna hér við land sækir inn á

þannig að þessi svæði eru eflaust mun mikilvægari

gert okkur grein fyrir rannsóknir í kringum fiskeldi snúa meðal annars af áhrifum á botninn kringum stöðvarnar eða fiskungviðið það hefur aldrei verið skoðað og við höfum kannski ekki verið nógu duglegir að benda á

við erum og ég er fylgjandi uppbyggingu fiskeldis á Íslandi en ég held það séu allir sammála um það að að þetta eru þetta eru stórar og miklar hugmyndir um uppbyggingu fiskeldis á Íslandi allt að tvö hundruð þúsund tonn að þá verður að fylgja á undan áhrif og rannsóknir á umhverfi og lífríki á viðkomandi vistsvæðum sem og þá í kjölfar þess getum við með góðum hætti ákveðið hvar og hvursu mikið er hægt að setja niður

stendur reyndar ekkert vel í Noregi hér eru hagsmunirnir kannski meiri en þetta er þáttur sem verður að rannsaka algjörlega til hlítar og áhrif fiskeldis til dæmis og

í mínum huga tel ég að þetta verði að liggja algjörlega fyrir hver áhrifin eru þannig að þessar tvær þessi þessi þessi atvinnustarfsemi og það vistkerfi og það lífríki sem hún er að setja sig niður í geti lifað saman og farið saman ef þetta

verður bara í þetta eina skipti að þá kannski mun þetta ekki hafa þessu gríðarlegu áhrif eins og en samt er ég hræddur ég er mjög hræddur og ef það verður eins og

þetta er gaman að velta þessu upp þetta er sem hefur náðst að verja sem sagt það hafa alltaf verið ábyrgar veiðar alltaf verið farið eftir

bæta að

sendi Kastljósi svar við spurningum nú síðdegis en þar segir að þann tuttugasta og fyrsta apríl hafi beiðni um notkun

borist yfirdýralækni og

en ákveðið að fara í frekara eftirlit þann fimmtánda maí fyrst þá hafi verið ákveðið að veita leyfi til lyfjanotkunar í svari MAST segir að óvenju mikið hafi verið af lús síðasta haust magn lúsar sé þó enn lítið og staðan áfram góð en full ástæða sé til að fylgjast áfram með laxalúsinni og bregðast við þegar tilefni er til

er á lista Guardian yfir þær fimmtíu manneskjur sem gætu bjargað heiminum hann stofnaði slow food hreyfinguna fyrir þrjátíu árum og skilaboðin eru þau að maturinn okkar á að vera góður á bragðið ómengaður og verðið sanngjarnt fyrir framleiðandann og neytandann

á Íslandi núna og hlakkaði mikið til að smakka

hann þvertekur þó fyrir að mikil áhersla á og innlendan mat þýði að hreyfingin sé þjóðernissinnuð

lifi listin lifi er yfirskrift Feneyjatvíæringsins í ár en þótt listin listarinnar vegna hafi verið sett í öndvegi á hátíðinni er undirtónninn engu að síður pólitískari en oft áður við Benedikt Ketilsson vorum ein viðamesta og virtasta heims er haldinn í fimmtugasta og sjöunda sinn í ár alls taka áttatíu og sjö þjóðir þátt í hátíðinni í en auk þjóðaskálanna setur hátíðin sjálf upp samsýningu um hundrað og tuttugu alþjóðlegra listamanna sýningarstjóri hennar er eða lifi listin lifi það hefur vakið athygli hafi á þessum

tímum í heimspólitíkinni ákveðið leggja tvíæringinn ekki undir tiltekið þema eða málaflokk heldur kosið að beina athyglinni að listinni en listamennirnir sjálfir virðast hins vegar margir vera með hugann við atburði líðandi stundar

að reyna að raða þessu saman í eitthvað sem mér hefur fundist einkennandi og og maður sér vissulega í gegnum marga skála sem

ástand sem er í gangi í heiminum í dag sem fólk er

að endurspegla það eru nokkrir ég myndi fyrst og fremst nefna

að koma mjög sterk inn þetta er ung listakona

eitthvað sem mikið er beðið eftir Kristína átti kollgátuna því við opnun Feneyjatvíæringsins var tilkynnt að hina þýska

hlyti gullna ljónið aðalverðlaun hátíðarinnar svo veit ég að bandaríska

eigin landi og þess vegna eigi hann erfitt með að

vendipunktur fyrir hana og margir sem bíða eftir því íslenskir listamenn koma

en í íslenska skálanum til dæmis flutti Styrmir Örn Guðmundsson

sagt en gert að komast yfir alla þá list sem er í boði á tvíæringnum sem stendur fram í nóvember en svo verður maður líka að vera opinn fyrir því sem dregur mann áfram ég er mjög spennt fyrir japanska skálanum

ég hæpinu að vissu leyti ég er frá Þýskalandi en líka spennt fyrir kanadíska skálanum ungur strákur að gera áhugaverða hluti þannig að það er eitt og annað sem togar í mann en skipulag

stórt svæði

að velja og hafna

íslenski listamaðurinn Ólafur Elíasson hann setur málefni flóttamanna á oddinn í sýningunni og segir listamenn geta haft bein áhrif á samtíma sinn ekki síður en stjórnmálamenn sýning Ólafs Elíassonar er í raun vinnustofa þar sem gestir geta sest niður með flóttamönnum sett saman ljós og hlustað á

sögur þeirra í leiðinni græna ljósið er kannski bara til að vera hérna

gera flóttamenn sýnilega notar Ólafur græna ljósið líka sem vettvang til að safna fé fyrir málaflokkinn

tíu þúsund evrum það fer til

þetta er tilraun hvað getum við gert sem

Ólafur segist kunna vel við sig á landamærum fagurfræði og hins félagslega ég hef alltaf talað um listaverkin mín

mín sem bæði kannski abstrakt mynd og

hvernig hafa gestir á Feneyjatvíæringnum tekið framtaki